Apa fungsinya tu kulkas kei di pake yang pertama to di <hesitation> pake anna apabole anganna bete sula juku, sula setelah kande kande, sesekande, patama joano kulkas wai raka pattama di kulkas. Utan raka dipattamai jo kulkas supaya tena na banni basi. Ke anu biasa sulirka majama araka to den pole adena to kulupai es krim di patama jo kulkas. di pattama prizer to supaya membeku dena mencari. <hesitation> Apa pole <hesitation> <hesitation> kalo kulkas to biasana to toko elektronik kekealdi biasa buda serre serrena to tipena biasa mesari babana. Biasa sepede buda babana biasa sepede masuli. Ka dena na kua to-tol suli to kita dikana <hesitation> to anu to. <hesitation> <hesitation> engka to anu kualli biasa tegana kualli <noise> sue to biasa iya de fungsinya inie. Anna utan, anna juku, anna bete, anna kande biasa bobo, wai raka. pao raka custu biasa dipakean juku supaya dena na bungi masi kitu parana <hesitation>